<hesitation> ma tubara mani bera yi a bun wabe farafinna ɓɛ zun kushi-ra wo waba farafinna ɓɛ zun bun mɛ mu a benɛ mu a a na awa deruna bwa ɓa se kushi oyiro oma dɛmu kushi a sunu nɛ ho mana we lɛ bwa mana we lɛ bwa o lo habezo yi siriya ni kushi oyi miniyan a pari ni kushi si a fuwe wo mana so ani sɛro lo yura yura wure a o ma ni shan- a yɛrɛma ni a de kushi binu na to mɛ ha'irina mu mu su'anni matete